ظهيرة أحد الأيام بدأ لعبة طفلة ما بالتحدث تفاجأ الطفل وأعتجد أن خياله يلعب به لكن اللعبة أكدت له أنها حيه ولديها جصة ترويها أخبرته أنه كان جزء من مغامرته الجديمة وكانت تنتظر شخصًا خاص ليكمل المهام معاها